هغه خواړه څې د سترګو لید ته وده ورکيي، <hesitation> لکه ګاذرې، <hesitation> سبزیجات لکه پالک څې پدې کې ليټین او زیکسانټ، زیک سانټین پکې زیات دي، یا د کبانو غوړ، لکه سالمون چه اومیګا تري او اسیدي شحمونه لري.